No gny kolotsaina Anglisy koa gn'asia tsika resaky moa zany, i Royaumes-Unis, ah somary, araky ze maha royaumes-unis anazy zay, fanjakana raiky izy io royaumes raiky mizarazara maro. Misy an'i pays de galles, angleterre, écosse, sy Irlande-nord, raha tsy diso aho zay. De izy manana gn'anazy manana any ze maha mpanjaka anazy satria tanany mpanjaka zay misy mpanjaka gn'anazy ao. Mananan'igny fianakaviana mpanjaka ao gny ah famille royale aminazy ao. Ereo koa eropeana, tia laboly, fatatsika fa misy gny premier league. Premier league angamba gny ligue farany malaza ambony tany, amindreo ao. Gny anlgisy koa somary mana anizay culture na kolotsaina feno sangisangy feno humour zay koa aloha andreo.